أهلا بيك، حبيت <hesitation> نبارك لك عالعرس نتاعك، والله فرحت لك من كل قلبي الحقيقة، إن شاالله <hesitation> يا ربي يخليكم لبعضكم، وإن شاالله تعيشوا حياة كلها فرح وسعادة ويا ربي يديم أوعاظكم وتحققوا أحلامكم الكل، والف مبروك مرة أخري وإن شالله بالتوفيق في حياتكم وإن شالله تجيبون <hesitation> صغير يتربى في عزكم إن شاء الله.